די וועג וויאזוי א שפין בויט זיין געוועבאכץ איז דורכן ארויסגעבן די וועב פון זייער בויך און עס זייער פארזיכטיג ארויפלייגן אויף א גוטע פלאץ ווי ס'קען זיך האלטן, און זיי האבן א פעטערן וואס זיי גייען נאך און אזוי בויען זיי עס.